Июн барои ман бо офтоб, гармӣ ва озодӣ алоқаманд аст. Ин моҳ оғози тобистон аст. Фасле, ки пур аз рӯшноӣ, энергия ва эҳсоси сабукӣ мебошад. Вақте ман дар бораи июн фикр мекунам, аввалин чизе, ки ба ёдам мерасад, рӯзҳои дароз, осмони соф, бӯи алафҳои сабз ва шавқи ба табиат баромадан аст. Июн ҳамчунин бо охири соли таҳсил ва оғози таътили тобистона ассотсиатсия мешавад